ⴰⵙ ⵜⵓⵇⴰ ⵍⴰ ⵙⴰⵔⵉⵏⴰ ⴽoⵏⵓⵏ ⴰⴷⴷⵓⵇⴰ ⴷⴰ ⵜⴰⴳⵍⴰ ⴳⵀoⵔ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⴽⵉⵍⵓ ⵉⵜⴰⵏ, ⵍⴻ ⵉⵜⴰⵏ ⴰⴳⵍⴰ ⴰⵜⵡⴰ ⴰⵀⴰⵍ. ⵎⵉ ⴰⴳⵀⴰ ⵙⴰⵏⴰⵜⵉⵜⵉⵎⴳⵔⵓ ⴻⵏ ⴽⵉⵍⵓ.